Ekyisumuruzyo kyikakyungulha kyithi ekofiru, ekyawukakolha wukarondaya ekyisumuruzyo ekyekofiru eyu yanyinenyine. So wukahamba <hesitation> wukalhangira amenu awakyiwithe wukatsuka <hesitation> erilebyawu nimangahi iwasamalhira nomwakathi sye kofiru amenu ayu ngawanawu awakahikamu. So ekya wukakolha wukahamba ahawukahamba iwakyitheka omwakathi neryu iwathimbya. So wukabya wamathimbya kyikakyungulha ahu kyikamanyisaya kyithi kyamabirikolha kandi kyakyika kyekyisumuruzyo ekyomo kofiru eyu